في مرة من المرات سيحربت عن طريق الغلطة غلطت يا أخي في بلاصة تعمل تعويذة بشير رد روحها أقوى رد روحها أصغر يا أخي بدأت المغامرة متاعها من فم كونه هو يروج على تعويذة معاكسة يقرأ في الكتب متاع تعويذات كلها وكيف يشير رجع روحها في حاجمه الطبيعي وبعدها هي قرر اللي هو معانشي تلقى تعويذات على روحها خلاص واللي هو ديما يجرم دي أي حاجة أخرى قبله.